No ummaki nuuq kameeleoniq vaest nuuq, kiä umma nahavärvi muutvaq. Noist oll' iihpuul juttu kah joq, hindä kaitsmisõst, et näid nätäq es olnuq.